Manahaky anizao roahy ñy tohiny rehaky toy: <shushes> -"Namako la soa ho ahy lahy iha ,hatramin'izay ,la isaorako anao ñy fisianao aminy ñy fiaiñako <shushes> ,ñy fahatsapako fa mahafinaritsy ahy ñy fahitàko anao ,mamaly ñy raha iaby no mañampy ahy aminy ñy raha ilàko anao".